To myani mya gini kin yancini ngər won ɗaŋ tə kuu mɓəm ngai iyayen tə ga mən tu mya ni mya gi kin yani inta wo lərəm wurɓa məndi ma tu arziki ngai matu tu ngəni ngai ɗa ɗani mə yel gən ki gi ngən nə ngər won ɗaŋ ma dya matu ngən tas kai shi ya myani mə mbi kingi ngəni yan cini ngər won ɗaŋ wo vərəm wurɓa so kiti ɗaŋ mə gi kwa yani ngən mya fi gadara ngai caa poləm ngai a las donmə shi shi kakanen tə iyayen tə wuləm tu mə gi kin ma gi mbalwa ma gi zam ma givolaŋ gya gi yaŋ shi cini ngən wurɓa to yan a ca mə tli nə gi ngən kin yan cini ngər won ɗaŋ ca vərəm wurɓa so myani ba mə yir ngər won ɗaŋ iyaye tə gami mən mə ngal wurɓa nga yiŋ se de ləb kiti ɗaŋ tə gami məni yan a caa mə tli nə gi ngən kin ngər won ɗaŋ mə yisaŋ gom ngəndi yalt kə zaar ba ma shi shi tə ngal ngən gən kasuwaŋ se de kin gi ngən shi ya sa mya gini gom kin.